Jadi bagi ulun tu kenapa itu penting banar mengetahui pasangan kita sebelum kita memutuskan gasan kawin, gasan menikah lawan pasangan kita. Karena menikah tu kan seumur hidup lah, kita pasti handak pasangan kita ni satu- satunya. Sakali saumur hidup, kada handak baganti- ganti. Kada handak, kada handak yang ngarannya bapisahan jar urang tu. Kada, tapi ya walaupun apa yu lah? Kita tu sebujurnya dua manusia, dua kapala yang itu pasti kada akan pernah seratus perten, seratus persen sama. Ngarannya haja kita <hesitation> lahir di dua kaluarga yang bebeda kaytu nah. <hesitation> pola asuh kuitan kita bebeda, lingkungan kita bebeda, kakawanan kita bebeda. Otomatis itu jua maulah kaya, cara kita barpikir babeda. Keperibadian kita berbeda, jadi sudah pasti kita tu tetep pasti akan kada apa yu lah jar urang tu kada, kada akan pernah yang ngarannya itu kita salalu <hesitation> babagus haja lawan laki tu. Kada pernah jua, lawan laki kah lawan bini, pokoknya intinya lawan pasangan kita tu pasti ada bakalahinya. Pasti tetep itu, jadi itu dahulu yang harus kita tanam akan lawan diri kita. Kita kada akan pernah, munnya manyari yang saratus persen sempurna, yang saratus persen <hesitation> kada <hesitation> yang kawa mengerti kita kaytu tu, kada kawin- kawin kena kita. Jadi, tapi tetep jua lah walaupun kada ada. Yang sempurna itu tu, tetep kita harus mempertimbang akan, satidaknya <hesitation> pasangan kita ini <hesitation> apa ya ngarannya tuh, <hesitation> masih dalam batas, kayanya aku cocok haja nih lawan inya nih, kayanya lumayan kaytu nah. Aku kawa mangarti inya, kawa manoleransi kakurangan- kakurangan inya, kaytu nah. Jadi pasti akan kenapa, jangan hanya dari pasangan kita haja yang kita taliti, kaytu nah. Pasti akan kaluarganya juga bagus. Kaluarganya bagus, kaluarganya misalnya kaya agamanya bagus kah, panyumbahyang kah, pamuasa lah kaluarganya, kaluarganya. Sampai kaya penyarikan kada kuitannya? Munnya kuitannya penyarikan, itu ganal kemungkinan pasangan kita tu panyarikan jua. Walaupun mungkin di awal- awal, apa lagi hayar- hanyar bapacaran pasti kadada kaluar hal- hal yang kaya itu. Pasti inya, aduh manis banar nih pasangan ku nih, aduh manis banar pacarku ni, pangartian banar apa haja aku ditukar akan. Apa haja aku dihiih akan, aku- aku- aku maraju kah langsung didatangi ka rumah ku, uy kada- kada sawat, kada sawat lima belas menit datang sudah ka rumah. Kaytu munnya hanyar bapacaran tu, kaytu kalo? Cuman pasti akan jua cara kita biasanya malihat kaya apa inya <hesitation> sarik, kaya apa inya <hesitation> munnya ada maslah, kaya apa inya. Apa yu lah? Munnya bahasa wahini tu regulasi emosinya, jar urang tu kayapa? Kaytu nah. Kayapa inya <hesitation> barinteraksi lawan kuitannya? Inya <hesitation> saya kada lawan kuitannya? <hesitation> munnya ulun, malihat tu munnya <hesitation> bagi ulun, munnya inya sayang lawan, apalagi kuitan, karna ulun ni binian, apa <hesitation> jadi ulun malihat <hesitation> pasangan ulun ni sayang kada lawan mamanya? Munnya inya sayang lawan mamanya, kemungkinan besar inya kawa mahargai ulun sabagai babinian. Karena inya haja kawa mahargai umanya sabagai babinian, kemungkinan besar jua ulun ni kawa lah kaytu nah dimangarti inya. Itu dahulu yang paling ulun lihat biasanya. Kemudian jua, yang paling biasanya itu, urang tu pina kaya susupanan lah memandir akan pas lagi bapacaran tu masalah duit. Itu padahal panting banar apalagi niat gasan <hesitation> manikah, gasan kawin kaytu tu. Penting banar iya lihati inya kayapa gajihnya barapa sabulan? <hesitation> inya bisian hutang lah? Ajin nya ada pinjul kaytu nah. Atau apa kaytu nah dilihati, pokonya. Kadanya- kadanya ulun <hesitation> mata duitan kaytu nah. Cuman rialistis, kawa lah inya membiayai <hesitation> hidup bibinian ini? Kawa lah manafkahi kapala seikung? Apalagi kena munnya handak baranakan, adalah kaya kayapa inya <hesitation> kawa lah inya mambiayai anaknya? Manukar akan susu anaknya? Manukar akan pampers anaknya? Kaytu nah. Sabujurnya munnya ulun pribadi sabagi babinian. Kada pernah <hesitation> harus, oh lakiku harus duit, haru bagajih bara puluh juta, misalnya. Kada pernah, tapi ulun tu malihat inya tu pakarja keras kada? Inya hakun kawa mausaha akan <hesitation> gasan bininya, gasan anaknya kaina, kaytu nah. Pokonya intinya dilihat tu dari kayapa inya mausahakan. Terlepas dari hasilnya kayapa pun itu kayna haja dahulu kaytu na dipikir akan. Tapi dilihat inya kayapa inya <hesitation> mausahakan gasan bininya himung tarus, kayapa gasan bininya <hesitation> apa yu lah? Di rumah tu kada- kada muyak kaytu, <hesitation> walaupun kan <hesitation> kan wahini tu ulun <hesitation> sudah jadi bini urang kaytu nah. Dan ulun kabanyakan di rumah ja aktipitasnya. Tapi ulun malihat kaytu nah, sebelum kita mamutus akan gasan, ayo kita bakawinan, kaytu nah. Ayo kita banikahan kaytu nah. munnya aku <hesitation> di rumah haja kaya apa kaytu nah. Munnya aku kaina tamunyak di rumah, munnya aku <hesitation> bekunjang haja lawan kakawananku kayapa? Munnya aku banyak minta duit kam kaya apa, kaytu nah. Di awal sudah ku, apa ya? Apa ya? Ku wanti- wanti, ku wanti- wanti kalah pacarku, pas kita masih bapacaran. Kebetulan kami pada saat itu bapacaran anam tahunan, jadi lumayan- lumayan lawas lah kaytu nah. Karena aku, ulun salah satu penganut kada kawa taaruf. Karena bagi ulun. Perkenalan yang singkat itu sangat- sangat kada menjamin kita bisa <hesitation> apa yu lah? Kita bisa tahu pasangan kita. Yang kami lawas bapacaran anam tahun ni aja masih banyak takajutnya <hesitation> pas kami sudah manikah kaytu nah. Oh sakalinya sifat lakiku tu kayni, kaytu nah. Padahal kayanya pas semalem bepacaran kada talihat saridikit kaytu nah. Apalagi yang taaruf yang sakiranya tu hanya babarapa bulan haja ini terlepas dari agama. Cuma itu prinsip pribadi ulun, kaya itu nah. Ulun kada satuju misalnya ada yang handak taaruf, nya batakun kalah pandapat ulun kayapa kaytu nah. Ulun kada. Ulun pribadi kada. Jadi bagi ulun pasti akan kaya apa inya, cara, yang paling penting haja yang paling penting. Kayapa cara inya sarik? Kayapa inya cara inya manyalasai akan munnya ada masalah? Kayapa inya hubungannya lawan kuitannya? Kuitannya jua kayapa? Tipe yang maurusi banar kah kalah anak? Atau tipe yang banyak maminta duit? Atau tipe yang dikit- dikit maadu ka anak? Dikit- dikit minta tulung ka anak? Itu <hesitation> itu bagi ulun jua harus dilihati. Karena yang ngarannya sudah manikah kena, yang sudah balaki. Kita apalagi, laki ulun ni lalakian inya tuh sudah baisian tanggung jawab ke. oh aku ni kapala kaluarga udah. Ada bini ku yang harus ku nafkahi, apalagi munnya aku kena baisian anak. Jadi munnya kuitanku banyak mamintai duit tu mungkin. ay ayu ay munnya aku lagi ada duit labihan. Tapi yang pasti pamikirannya harus, yang harus diutamakan biniku dahulu lawan anakku. Itu yang ku cari pamulaan dulu, munnya, munnya hadnak balaki lawan inya. Dan aku menemukan itu di lakiku. Jadi, ya kenapa kada?